gott kvöld og velkomin í Kastljós menningin verður send út beint frá Skólavörðuholti þar sem verið er að setja vetrarhátíð Halla Oddný Magnúsdóttir er við

Hallgrímskirkju ásamt múg og margmenni enda búið að lofa mikilli dýrð þarna á Skólavörðuholtinu

satt Halla jú það er útlit fyrir mikla dýrð víða um takk fyrir það Halla við ætlum líka að kynna okkur en það er tegund hjartabilunar sem orsakast vegna harms óvænts áfalls eða jafnvel yfirþyrmandi

við byrjum hins vegar á þessu Íslandsdeild mannréttindasamtakanna Amnesty International er að ýta úr vör

velkomin við ræðum við formann Amnesty rétt á eftir en byrjum á að sjá stutt en áhrifaríkt myndband

og

og við

áttu fjölskyldu í Palestínu líði vel hérna og ég vona að þú fáir fjölskylduna þína hingað líka

í hvert skipti hvernig kom þetta til þetta myndband herferð velkomin um allan heim hérna heima köllum

tók þetta upp sem þema og byggði þetta á þessari þar sem Artúr tók sig til og kannaði hver væru áhrif þess að sitja og horfa í augun á einhverjum í fjórar mínútur

og það tókst svona vel til með myndbandi frá þeim þannig við ákváðum að sjá hvort við gætum endurskapað það hér heima og það tókst svona fullkomlega eins og raun ber vitni og þau eru ekki að leika þessi viðbrögð þetta er alveg innilega einlægt

fólk héðan af Íslandi og svo fólk sem eru flóttamenn

að setjast hér að sem vissu það eitt að

í sal og og myndu sitja á móti hvort öðru og svo er þetta einfaldlega látið rúlla en boðskapurinn markmið herferðarinnar núna eruð þið að bregðast við ástandinu í Bandaríkjunum eða hittir þetta bara svona á þetta hittir í sjálfu sér bara á þetta er þetta er herferð sem við fórum af stað með formlega í haust og á eftir að standa

allt þetta ár og væntanlega

næsta ár líka og er búið að taka töluverðan tíma að undirbúa tilefnið var fyrir tveimur til þremur árum síðan þegar við sem Evrópuþjóðir vorum hæg að grípa inn í þegar fólk var að láta lífið við það að reyna bjarga sér frá stríðshrjáðum löndum fyrir botni Miðjarðarhafs yfir Miðjarðarhafið og til Evrópu þá ákváðum

vekja athygli á þessu á

í fjölmiðlum stöðugt um þennan hóp

þetta eru einstaklingar eins og ég og þú og ef við náum bara aftur að draga það fram að bakvið er alvöru fólk þá náum við að fanga umræðuna aftur inn á rólegan og yfirvegaðan stað og upphrópanirnar og frasarnir það

víkur til hliðar en hvernig eru alþjóðasamtök á borð við Amnesty International að bregðast við tilskipun Trumps til að mynda

sem þú ert þarna að tala um eru nokkrar og ein þeirra lítur

byggja vegg á suðurenda Bandaríkjanna og við höfum í sjálfu sér

til aðgerða og erum að safna undirskriftum gegn því í Bandaríkjunum þessi tiltekna

tilskipun

um ræðir hún tekur sjö ríki Sýrland Jemen Líbanon Íran Írak Sómalíu og Súdan og bannar öllum sem koma frá þessum ríkjum í ákveðið tiltekna mánuði að koma til

ofsafengin viðbrögð byggð á ótta og við erum gjörsamlega á móti

yfirskoti yfir það sem á að vera tilefnið það er

enda líka tengslin á milli þess að fjölda af fólki sem er að flýja stríðshrjáð ríki og flýja hryðjuverk hefur ekkert að gera með þá hryðjuverkaógn sem um er að ræða erum stödd á allt öðrum

kærleika í garð útlendinga og já flóttamanna ef einhverjir voru í þessu myndbandi er það svo á Íslandi er viðhorf okkar öðruvísi en alls staðar

þessa hóps við vorum örlítið hikandi þegar við fórum af stað með það er Pegasus fyrirtæki sem gerir alla vinnu og framleiðslu á þessu myndbandi og við þökkum þeim kærlega fyrir en við vorum satt að segja strax í upphafi okkur óraði ekki fyrir að þetta myndi finna svona en eftir að hafa séð það gerast núna á undanförnum vikum þá er það okkar skoðun að þetta sé vegna þess að þetta er að snerta við einhverju sem okkur hefur tekist hér á landi sem er dýrmætt og brothætt og við verðum að vernda áfram það er

okkur hefur tekist að skapa þessa breiðu samstöðu meðal landsmanna um að við bjóðum

kannanir meðal almennings í annað skiptið þá fengum við það fram að það eru sjötíu og fjögur prósent sem

var samanburðarrannsókn milli Íslands og annarra ríkja

erum með áttatíu og fimm prósent landsmanna sem vilja bjóða flóttamenn velkomna til landsins og þar af sextíu og fimm prósent

í sitt hverfi eða inn á sitt heimili þetta er könnun sem við gerðum síðastliðið haust og stendur gjörsamlega út úr í samanburði við þetta er undir velkomin á Facebook Instagram og Twitter já þar er hægt að sækja þetta myndband fyrir þá sem eru að horfa núna og vilja sýna öðrum og aðrar upplýsingar um herferðina okkar takk fyrir Hörður takk sömuleiðis þá að allt öðru en það er hægt að deyja úr harmi eða vegna mjög alvarlegs andlegs áfalls jafnvel

þetta er þó ekki algeng hjartabilun en orsakast á íslensku konur yfir sjötugu eru í meirihluta þeirra sem fá þetta og engin skýring er á því þetta er sérkennilegt ástand þetta er eiginlega skyndileg hjartabilun sem verður í tengslum við

skyndilegt álag eða atvik þetta er oftast tengt einhvers konar neikvæðu stressi til dæmis því að fá

einhver nákominn þér deyr eða þú missir vinnuna eða eitthvað slíkt en í vissum tilfellum getur þetta einnig tengst góðum fréttum

vinningnum sem vekur furðu manns eða einhverjum líkamlegum veikindum að öðru tagi eins og sýkingum aðgerðum vissri lyfjagjöf og í stöku tilfelli þá tengist þetta einnig mikilli líkamlegri áreynslu en það sem er upphaflega tengt við það eru þessar það er ekki ofsögum sagt að það er í raun og veru hægt að deyja úr harmi með þessu heilkenni þá já það er raunverulega hægt hér er ég með dæmi um konu eldri

konu sem lagðist nýverið inn á spítalann hún veiktist um miðja nótt með gríðarlega mikilli andnauð og þyngslum fyrir brjósti hjartsláttar ónotum og hreinlega hélt hún væri að deyja hér er

af hjartanu þetta er svona sónar sem við gerum til að skoða hvernig starfsemi hjartans er og þetta er vinstri sem er pumpan sem dælir blóðinu út í líkamann og hér sjáum við að það sést samdráttur hérna alveg basalt eða neðst í sleglinum þetta er á hvolfi en hér hreyfist hjartavöðvinn mjög lítið og

mjög illa og ég hugsa að flestir átti sig á að samdrátturinn hérna í hjartavöðvanum er núna orðinn miklu betri þannig þetta er svona dæmigerð

heilkenni sem hefur verið kallað

á íslensku eða Broken heart í svona almanna munni og nýlega var stungið upp á að þetta

á íslensku af því þetta tengist oft álagi eða erfiðum fréttum

það í þessu tilfelli nei raunar ekki þetta tengdist

öðrum líkamlegum veikindum þetta er ekki þannig að maður þurfi að vera með undirliggjandi veilu í hjartanu til þess að verða fyrir þessu maður þarf ekki að vera með kransæðasjúkdóm maður þarf ekki að vera með undirliggjandi háþrýsting eða hjartsláttartruflanir sem valda því að hluti af hjartanu

hreinlega lamast hjartavöðvinn missir allan þrótt og hjartað hættir að dæla blóðinu eins og

og við fáum einkenni hjartabilunar sem er þá mikil mæði kannski vatn í lungun hér sjáiði hana í slökun eins og svona mjúkan poka og hér sjáið þið hvað gerist þegar hjartað dregst saman þá dregst það bara saman hér það dregst ekkert saman hér og þetta er svona dæmigert einkenni það eru einstaka sjúklingar sem hreinlega deyja úr þessari hjartabilun það er ekki til sértæk meðferð við þessu heldur fjallar þetta fyrst og fremst um stuðningsmeðferð og hjálpa fólki í gegnum þessa bráðu hjartabilun með þeim lyfjum og aðferðum sem við höfum við að meðhöndla hjartabilun við getum ekki fyrirbyggt áföllin þau koma auðvitað óvænt í líf okkar en er með einhverju móti hægt að fyrirbyggja þetta ég held ég geti ekki sagt með vissu að það sé hægt það er alltaf gott að vera í góðu formi maður tekst betur á við er betur í stakk búinn að ekki undir miklu álagi já og vera ekki undir og forsvarsmenn hjartaverndarsamtaka og

Landspítalans vilja hvetja alla til að ganga í einhverju rauðu í tilefni af rauða deginum á morgun eða hjartamánuði sem fer þá formlega af stað með áherslu á konur og hjartasjúkdóma áhugasamir geta kynnt sér átakið á Go

á Facebook en er stödd niðri á Skólavörðuholti þar sem verið er að setja vetrarhátíð nítján hundruð

nítján hundruð tuttugu og nítján hundruð sextíu og þrjú Askja nítján hundruð sextíu og þrjú Surtsey nítján hundruð sjötíu Hekla nítján hundruð sjötíu og þrjú Heimaey Krafla nítján hundruð áttatíu og eitt Krafla nítján hundruð áttatíu og

Dagur b Eggertsson að setja vetrarhátíð í Reykjavík tvö þúsund og sautján og núna er þetta komið í gang hér á framhlið Hallgrímskirkju ásamt hljóverki sem listamaðurinn Ingvar Björn vann ásamt Mágnúsi verkið heitir sköpun lands segðu mér aðeins

kveikti þetta listaverk þetta kemur beint frá íslenskri

að vinna út frá ég gerði Geysi í Berlín og þetta er svona að hafa tækifæri á að setja á Hallgrímskirkju svona skemmtileg náttúruöfl er bara draumur

þetta er einn flottasti vettvangur sem

er ekki hægt að neita fyrir það og í heyrum við lesin upp ártöl og helstu eldgos Íslandssögunnar

að gerast einmitt í dag bara hérna í okkar náttúru það er ekki hægt annað en þetta er náttúrulega það sem meira er með eldgos þau eru svo rosalega öflug og það hafa kost á því að smella sér upp í Holuhraun eða Eyjafjallajökul að reyna að fá það hingað í borgina er

að upplifa þessi öfl okkar hvað þau eru sterk

á vetrarhátíð þetta er flott hérna sko Bergsteinn Sigurðsson getur frætt okkur meira um dagskrá vetrarhátíðar sem nú fer í hönd hann er kominn með góðan gest sem getur sagt okkur frá já takk fyrir það Halla hingað er komin Bragadóttir forstöðumaður höfuðborgarstofu sem hefur veg og vanda af skipulagningu vetrarhátíðar hvað ber hæst í ár Áshildur já vetrarhátíð hefur ekki verið jafn stór eins og hún er núna við erum með yfir hundrað og fimmtíu viðburði sem að verða þessa fjóra daga á meðan hátíðin stendur yfir það sem er nýtt er að við erum með hlaup sem heitir Norðurljósahlaupið það verður hérna á laugardagskvöld

ég vil hvetja fólk til þess að kynna sér það og taka þátt eða í það minnsta koma hér inn í miðborg og fylgjast með því það verður keyrt í gegnum miðborgina við erum með

og við erum með sundlaugar og söfn opin á laugardags og föstudagskvöldi já það er hin árlega sem hefur alltaf verið svona ákveðinn hápunktur fylgja okkur alveg frá upphafi og við erum með fjörutíu og fimm söfn

sem ætla að taka þátt í þessu með okkur núna aldrei fleiri söfn sem hafa tekið þátt meðal annars pönk safnið og það eru bæði einkarekin söfn og auðvitað menningarstofnanir bæði í sveitarfélaginu sveitarfélaginu okkar Reykjavík því þetta er samstarfsverkefni allra sveitafélaganna á höfuðborgarsvæðinu maður sér að hér er múgur og margmenni og mikið er dagskráin ferðamanna

en venjulega eða sækja þeir bara jafn mikið í þetta og Íslendingar nei við erum ekki að miða dagskrána sérstaklega ferðamönnum við vitum auðvitað að ferðamenn þeir njóta þess þegar það er eitthvað sérstakt við að vera í borginni sérstaklega á vetrartíma af því að þeir eru alltaf að leita sér af einhvers konar afþreyingu og það skemmir ekki fyrir þegar það er hátíð í borg eins og núna

er glæsilegt ljósaverk hérna á veggjum Hallgrímskirkju

hvað er á seyði það heyrðu við fengum

af því þetta snýst um listir menningu hreyfingu og útivist og við

að hvetja til þess og þau ætla að fara hérna niður Skólavörðustíginn og eru með hestana í lifandi ljósum þetta er samspil ljóss og myrkurs vetrarhátíð og við ætlum að enda vetrarhátíð

á því að slökkva ljósin í miðborginni á sunnudagskvöldið milli níu og tíunda gleðilega hátíð og góða skemmtun um helgina við segjum þá þessu lokið í kvöld verið þið sæl